<hesitation> Karaza toetrandro: ao gne andro mafana na magnara, da misy zany asara reny da gne rirignina io zany gn'andro magnara, da misy gne lohataona, da misy gne fahavaratry, da gne fiakarane vokatry miy toetrandro avao koa.